اعتقد ان الموضوع فيه تحديات كبيره بس يمكن اول شي نسويه إن نحن نتفاهم ونتواصل مع بعضنا البعض يعني اول شي نعزز الحوار سواء الثقافات او الأديان المختلفه فبالتالى نجلل الفجوات الثقافية، نجلل الفهم الخاطئ، نجلل سوء الفهم ال جاعد يصير وطبعا التعليم، كل ماكان التعليم كويس اتوقع كل ماكان الوصول اسهل.